Kusangwa omwisi wanginoya esyangyimba syawu isyalwahu syuma ahunahu. Wamabya wuwithe ngebyerianika ngomwani kwisi obundu, cocoa, matafali, nabyu biku bikuma lhuba kusinga embulha. Kandi omwisi akanawathikaya abandu erighenda lhuba lhuba kundi embulha yamabya iyinemuwa, siwangathoka erighenda omwambulha betu omwisi wukanaghenda muwu iwahika eyawukaya